Teta guasu bangladesh oime vi guinoi mopeti arete <hesitation> inportante supe vae jaeko jokuae festival celabridades koelaschan jei supe reta jae naye kuae mopeti ara guinoi reta oyenboyao jokua momento jae reta omomoravi jaeko duelo nacional jei supe reta vae al fill moarama jei supe reta jaema jokogui kuimbae reta opa oyemonde arete peguara jae iyipi reta oyemonde oiko rami jokuae arete pe jaeramiñovi yaesara ranbueve kuae rupi jaeko jae jaereta kuña reta oyemonde kavi vi jaeko <hesitation> guinoiretavi jokuae arete pe <hesitation> titere deguante jei supe retavae jaema jokuae titere jaeko uesauka arakae yae guirai oiko retavae jokuae omonbeu historia de radar de carisma